أاجمل زهرة شفتها كانت زهرة اللوتس، شفتها في بركة صغيرة بحديقة نباتات أثناء زيارة لمدينة ثانية، كان لونها زهري ناعم مع أطراف بيضاء، وكانت طالعة من بين الأوراق الخضراء اللي على سطح الماء كإنها تطفو برقه الزهرة متفتحة بطريقة تخليك تبقى تتأمل فيها، وتحس إنها جمال طبيعي نادر.